Ny any en Allemagne ndraiky tegna hoe m- magnaja zon'olombelona ny ôlo agny avy ake miasa tegna hoe miasa be fa le an-tegna le miasa be igny ndraiky tegna m- mitovy valerany amin'igny ndraiky le karama le azon-tegna avy avy any. <laughs>